यन तो मैं हर स्पोर्ट्स पसंद करदू पर जो मेरे ते देखना में और खेलने में बहुत पसंद होगू वो कबड्डी होएगी बैडमिंटन होएगी बास्केटबॉल होएगी फुटबॉल होएगी क्रिकेट होएगी यो मैं खेलदू भी चो और देखदू भी चो